Eri- eribya wukatsuka erisiga amenu, wukahamba omusigo iwathekaku omubatsi, iwakyirya kyirya womwabunu, wabiwunza erisiga, iwahamba amaghetse, iwasuwusa, wabirisuwusa, iwathwira ayisi, wabithwira ayisi iwasangulha obunu, obunu bwabirihenia, then neryu iwabika omusigo. Neryu then iwaghenda okwamibiri yawu eyawukakolha iwamabiriwunza erisiga